. Ndijinywa, lweri ndita, kulinumwaka kwenda atamile isivi, umwaka uku, lweri ndatamile isivi kwasababu, ndali ndilimu ndini numwana idebe, eehe alinimisi kidatu. Imwitsi ikidatu ikyo ndilutana vikusyamba ndikiliuka, ubaba aje ina apali, ndilimwene, kwahiyo, pindilimwene ujune ndilondio indalama syokukulea imwenda kyumwana, ndilonde indalama, <noise> syakukula amafuta, gakwibaka, ndilonde indalama, syakukura myenda kyakuswala umwana. U- ndilonda indalama syakukula isabuni jakusukira imwenda kyomwana, ulweri umwakukwa, lweri ndatamile isivi sana, kwasababu, ndawini witi idunia jane juni jango, kwasababu, ndawene nditama amasivi sana, kira kinu ndadova akakwamama, ndidova kwakaka, akuma, ndiute ndikatole isabuni, ndidova kwamama iluta akaima akae ndiakuma ndiluta kuloleae amafuta. Ndikatame ningawuna kangi, umama nalinajo nditolele ilipanga, ndingatole ilipanga, ndiluta kunyakala. Ndingalute kunyakala ndie- ndie ndi- ndidenyi nyinyakala ndiudika, ndingahudike, ndikitwika ningitwi kinyakala ndihilika kunyu ndihilika kumunu, akumi indalama, angaa- angami indalama ndiluta kuikula isabuni ijakusukila imwenda umwana, lweri ndatamili isivi sana. Kwasaababu kila kinu nda- ndatekemeliku umama apangi apa umama angave napali, ndiuta kutaku- kutu- kutukuntoli inyakala, inziku, ndikatoli inyakala inziku, ndiuta kwilika kwilika kumunu, <noise> utsiko kwe miambili. Ndingalute ku- kuseva isiko miambili bao upundupundi vangu kula isabuni, asukile umwana. Umwana ngavawe apo ndivanga kange ukulu- uku- ukuweka linyakala, lilike kuvanu, alafu vame ihela, ndikilike umwana kusibitari lweri umwaka ukwenda atamile sivi sana. Imbakile luji ndande ikumbuka sana ukuta mwe! kubwa avajangu wuwalutile, kuliku une vonditamile avaha, maana ndihangajika sana, nakumwenda kummwa umwinda kwakuswala june. mandika ndika vikulike ijune. Ndihuna mulumpembeni pakatikati ndiv- ndi- ndidemula ndivangu akangu ukuihudika, ndingi ihudike imba kungasakale ndondi indivangu ukutaka, lakini. Kunu ukwani tukumwandi nditamile sivi sana. <noise> Ndomaana imbaka ilelwi iji ndita, mwalimi unguluve ambikile, imbak ilelo iji ndibadili imwenda kyakubadila, lweri umungu <noise> unguluve uju ambikile, <noise> ndilipu ujule. <noise>